Ok, alupika. Everenagi kopuna wa alupika au geku ririwa alupika arigi au kopuna? Ne waila maparara augamgirana wa rorirai. A iwaguna va aunaauna kiakara gama api irau iraurana laaninai wa au wa Easter aririwaana. Easter wa eau Iesu ekwareaole taimuna. Ne ai gema vanugai wa ia family ie kwara ne wa tauwau geria verere pe irau na wa aniani kiara gakalarana, family holiday gema kwarana ne waia wa rupu aonai gamagulina aurai ne au waia paririwaa kwalana wa Iesu ekwareaole wa aunilimalima pakurai ne waoma wa kwarea vailiana e verereagina ulanana waoma wa auna paririwaa. Kwalana oi iwaguna oi alama aumu au alama auku au kana ia gera maguli era ia ekwareaole wa ia ai alamana auna pe ia paga wala pe ia wa ma alamara. Ne auka kipo pane veveniagi kawa pene kwarea ia maparara anopara aura maparara pakurai na ia eveveniole. Waia pe gia lokilokia wa ma aukwaua era au geku ai wa ma aukwaua. Ne rakauna gena era wala omara auna ana verereagiria? Au kwarea omana pana verere agia kwalana au iwaguna pana kwarea aonai au rakai pana ao? Au pana vaaunaauna. Iesu ekwareaole vaaunaaunana pakunai ne au maguli kwarea mulinai auna augamagi kuneaoana. Family pie kwara, aniani koukou, rupu ai parage, pa lakapiai, vanuga aonai e wa taimu kiana owa makina holiday oma lokilokina pe family ria vanugai laka makemake rekeara wa gelakavagina pe pave lakagilakagira vanuga mapieve giaa ne pavewaimai, storystory ne aevoo wa ai gekamonagirana aura story wa uverauvera voovagi guria ala, kuku, kukuani aura kuku pie ani e era wa rekeara mage raka apilakaina wa wa holiday veairai ripami gela aura wara pe aria au kaara mapie raka apiria ne mapie kalakalaria wa laalaai. Ne normally wa Gavaikina, aluali, aniani iekala pialipialirana gelana gekwarana pe aniani uverauvera gekwaragirana wa vanugai ai ga anirana aura gagiarana ne nega e waia io kalaa waia io kalaa na rapa pene luga wa lewana kwauna waoma gena gakalaana wa ga anianina. Vaara vanuga aonai wa ulaula mage program rana poro pa era wa aoali mulirai o next day wa poro pa volleyball pa waveina geaurana ne family gaoagirana, airia galaka koukouna. Era ai wa numai wa teibolo maketi wagira guria, kuku e waeau kimukimura pe waila wa iaoiao e vuara lakagira ne ewai. Gaaoagirana gaveaoalirana. Family gavakilarana omi pio ririwa ne pio marelemarele o ewa lakalaka na iaoiao eau maketi maketi pie gia aoa waveaina. Pene ao waoma maguguluna gena verere eveaikina ne gawaikulena numai ne Ne ie story wa ila gelai gealuna kolema rakaveaira rorirai pa e ai vanugai gema kolema mage verenagiagirana ne ikavagina wa koukou e waoma anina wa holiday anina rakau maga share koukouna wa maga vevakavana wa maguli aonai rakau gawailarana gave vailigana. Rekeara wa vivi magalaka vanagirana maeria vekila maemaerana. Ewaguna wa facebook taimura pe au wa geku sister rekeara wa mage vekilana ne mage share agirana ne waveaira wa ripamu vevailigara maparara kwalana kwarea iavuna aonai veveailiga aonana maga laka vanagina wa maga vevailiga koukouna ga story na. Ila wa niuniu aura pe aria au kaara ne ie niu ne nega wa story pane aiki wa. Ia evoola na au wa ai aeau kamukamuna waveaira pe anianimo rakau wagira loliwota niumae ne ila gavagevorana. Makoali ne mau wara na ila geria ne na niuniu aura ripami wa holiday aira gekwarana aonai wa niuniu ne veavea vanagi pe story, kea ie gela ne musiki makina nega wa ai gepalana aura makina mage palana. Wankina kaara mageveveni agirana era wa holiday iavuiavura wara pe ina so au geku ririwa holiday Easter aririwaana.